har ga Allahmi nyida neddomi yida neddo mo <hesitation> hulta Allah ngam min ko a njonde am mi yida mi joddo a neddongadowo <hesitation> abinan ngulma neddomi yidi ngam neddo ta njodda ke a makongadoto ndo amana hakkude mun eh Allahta nyidun hala nyitaka ngoddoko ngeutu ndon funyi nyata wada nga nyiki nda wane ko yi'i to hanjum min a rayuwa am mi nyidasobajomi yida sobajo tefowo raubemi medayi mi wada sobajo njarowo taba mi medayi mi wadaabinan sobajo njarawo wiwimi medayi mi wada sobajo njarowo mbikkonmin a rayuwa amdama kullum mbilu baccel ma doumadi ndi ndi hulata Allah e woni fumbo to nyaha wada ka tokkaki sobajo lalatibeto tokko soba en lalatibengan ta yi suka no mariri naci fu no maririkyedam eh naci eh naci eh " ko kokari mun fu to yadake tokkake sobabewabbe lalati mbeto ha nyum ma lalatotoneddo bo no mariri <hesitation> kokari njande no mariri kokari njodde tokki wabbeto hayum ma mberde mun wataineddo to myadake mo heuti mk kulo Allah e mo woni fuayi ai yadumako ma fere wa'ia yita mbo emo natta njamare"ndu ndu ndubbe ndonu"gan wodi mbolwobe ngoddo to njodake mbolwo ka wala iyakaba sudu radiosai eh nyeuta retetetetetehtoh min mi nyida mi njoddo iri mbe'engan har ga Allah min e rayuwa amto yadake mi don njodi neddi to mbolumun ndudi magaskiya mi ummoto mi ndillangam mi andi mbolu mako ngu togu ndudi"pepe nde nder nderr kashi" tati a tawai kashire reta ndum feuro ko kashi ndidifu ndum feuretoh e mbedama na nyimbe njoddakito njoddake a mabbe mbo no marirda naci eh tefre eh dina fuhar ga Allah mberde ma wataito mberde wati mbe neddo wartaito mberde wati mbe neddo wartai <hesitation> toyi ngel ngoddowada sha'awa magel yaha hoshahanjum kullum sai warta ba kotusai e tokki e fedidau nyimbeto ndum fu wala ko waddata ndum sai watal mberdemin mi nyida mi ngoddo iri mbemi nyidi neddo kam e woni fu lato gorkonato ngorkongan ngorko ko lato ngorko komi fu sembe mun hokki ndunkomi fu kokari mun ndun hokkai ndumto ndo hanko won ngorko mberde mako watayihanko mbo mo latakimo tokkoto ndo wombe emo yaha emo <hesitation> yauna hore makoneddo wartanyaddongam nyawanci "nde nde ndemk ndon njoddi e" kakaji en amin mbe ndon kokkamin iri habarji ndi fueh rayuwa ta faddu mberde madahunde bo ta yidi nde woddan tamae nde woni fu nya mbu njaha tefa nde wh sembe madato ndun wartai hunde hollukiai nda wane nda emo deppino kaza amman njon ndon mo lokaci ngiten mk emo yaha emo wurtamo yaha mo tefoya mo warta mo wurto mo yaha mo tefanda hanko ma njon mo wadi ngel makoko waddata ndum naci a kokaritoh ndomin mi nyida mi joddo e nyimbe lalati mbenyimbe tokkoto mbe nroibenyimbe ngadobe shaye shaye ngan ta tokkake mbehar ga Allahneddo watta kima e yeso " yim yeso" jamare nden mambo ndun yita mutunci wadako mbolu mbo ko hala ngeutudandun hoitaka hala ngogangam mi nyida mi joddo mbo entare ngadowo ngulmakowon ngulmasai a nyeuti hala mada sai mo yara naka goddooyama to nyeuti ka mudum "sai ya sai mo" rondo ka mo yara naka ngoddoko bo on jotto entare pellel hiro modon to on geuti sai mo tattaro mo yaha mo yaha mo tawa mo ngiddo ka ai nda wane o nda yi'on kaza yima kaza to ko mo nyeuti fu amma kadibo sai mo fu'ita mo rondo mo waddan mahanjum won ngulma kenanneddo ndon Allah to warta mo gulmawarta kawai e wonifu ndun wi'a e wardi fu gaskiya ah abinan "wa wane" tokki ndumgam ndume kima mudumngam wodi e e ejamborta nda ndum goddo ko kulaki on kultako mangam ndumendum andi neddi lalatidotoh pellel ngongel ta tokkie mutunci mada ndum wi'ata ma <hesitation> eh mutunci madato wardi anguware a jabbake sai ndum wi'a ahokam wane nasai ngi'a e e ndum maunin ma edum teddin mangam ndumengam adon njogi mutunci madandun andirai ma ko ngalekugal lalati ngalndum andirai ma ndume kugal banza wal ndum andirai ma kullum adon njogi hore mada wala ko yeso mada sai tore andal dina sai tore andal abinan za za za zamantakewa rayuwaka nasarakk ndasara waditoh ndiiri maji e mbandiji har ga Allah min mi nyida mi joddo eiri nyimbe munafuki enngado mbe gulma ngadobe shaye shayengado be gulma njedu ko won njentokko tobe roibembefu min na